Pues juech bi'i tën jo'opyë tsëdiuty xëdotyë, pues jue jue je jue yë madyunëp, este tyam bi'i o'on myak anpëkep më yë sarten jo'otyën y ya në ko'o naj të yanpëkep, manit yë tsëdiuty ku kuset kut'sedëb, ko'o ko'oy yëm kut'sedëb tsëdiuty, manit bi'i este je cebolla myaj mka'ap, t'së axëyëy jadunt's ka'an kukënynëp, axta nëkx ka'ap yo'oy janam jat'sop para que jadun dun kyëpë y ya'a në ko'o yë kyënë pues ya este kujepënyap je'e te'ex jo'otyën, xëjkë xëjkë bi'i myaj make myaj make myaj majebëp pues ya jadun bi'i dun tën jo'opyë uknë.